أيوة، في مرة حسيت إني كنت سيئه الحظ جدًا كان في يوم قررنا ان احنا أنا وأصحابي ان نروح رحلة نهاية الأسبوع. اتفقنا ان احنا نروح مكان بعيد شوية، وكل حاجة كانت ماشية تمام. لحد ما فجأة العربية عطلت في الطريق حاولنا ان احنا نصلح العطل ده بأي شكل بس للأسف متصلحش وعلي ما طلبنا ميكانيكي وجه وحاول يصلح العربيه كان فات اليوم كله تقريبا